خليه يبدأ بخطوات صغيرة، زي عشر دقائق مشي يوميًا، وحبذا لو مع صديق يشجعه. يختار نوع تمارين يحبها، زي الرقص، أو لعب كرة القدم، ويربطها بموسيقى حماسية، الأهم يحدد هدف بسيط زي تحسين صحته أو مزاجه.